Kama panungi, panungi a vik pik da cha drem muchaves da kar chadrem ibang nave ma bangng de chiem a ma mesmes. Mamar cha chiem <hesitation> da cha tet, cha tet mavung em pe vek kama aruki ura chiem be vavet, kingum a ma vival ura ma git de cha tes nget i bang <hesitation> save vavet ura chonek marmar uthilu cha char, muchaves da char pe utpes. Muchaves da mamar cha mentam nge de chi babap pecha nge de ngi lengi. De cha tikina muchaves da cha drem chi bang i noke ng bangng cha drem chi noke ma thomgi <hesitation> cha drem chi noke puk de muchaves de ut mo de drem, klan cha uthi dlengi ura menicha udrem uthi dlengi da uthi kur tha a ma thomgi avapik. Da kivik de mochaves da kama nurtha mochaves da ma aut mamek ka met da kavalung a thit da cha met ngothemda ma leo cha valung athik da chule da cha met da thave thi peski. Kaves ki vavet dadrem atethin, abes marmar cha ngia verin ngia drem cha thet dkaula na chi mamar cha ngi verin demgi cha thethin sa glaulu. Daka chlan kule thi ve kule nge ve glemna nachi daka tethin ma chesngia cha ma thomgi. A tethin sa glaulu da chok ta da tha drem drem tha tes ki, da ngo da ngomer mechi cha ngim da chaski ngia drem cha i ngo. Da ngo ve mek kama selamarki a pik da bes mamar cha ungia mes kama vanungi, vanungi da choi a mamar ki. Vanungi da cha ma thomga ma, thi cha tik ma mudu atha morka chama ka utdem da na vono de cha met sa mek chivi cha a vak pik. Da ngomer cha ngma chaski ngia drem cha chi vichi de cha drem cha tes ama git nebang <hesitation> da thi de cha drem atethin bechanes. Dek muchaves de ma junior cha met da cha vlung aik. Kavlung aik de chule de chena a viung ain mamek tameski. Tameski, tha veski mek kama mudem da cha muchi mek kama luchathi da cha verki, ta verki man nep se chule sa cha sek pik, sa chule satha meski, sa tha veski tha meski thi na tha ma mesmes ma, ma kachol, tha mestam na na chi. Tha mestemna na chi ivi sa sot du chule da chanek mek da reng da sik muchaves de chule de ngo met da ngia verin tha kama vanungi de tethin bek mek ducha ma renggi a renggi atethin de chesngia chama avek pik ma panungi atethin. Du chule de ngo ve ugre. Mali nemga chaur cha tha thet tenek mek ducha renggi ngia drem cha, a vek pik ma cha tes nget de ngo da a bes ngia drem una mes ki de tethin bechanas. Koki a vathpik de ngia drem nachi cha chi de cha doem chates a ma git nek bang chates ne bang cha drem chadonel da cha tet da ma thombek. Muchaves uthi drem utch delengi da uthi kuar tha ma thomgi. Da kisoki kivichi a vek pik ma cha drem, kisngia chlan cha thomgi na chi. Da kia drem kinok de chalan cha chi bang buk sa uthi nari chi sa uthi len. Kisngia cha tet klan kama vakpakehi de chinok. Kama vakpak chi de chi vichi a vekpik ma chi bang. Ama vanungi cha drem gama guang ithong de ng drem ng don met ki. Nga don met kama ma ithaik a vaek pik a bes a marki. Kama ngia drem tha chama vucha cha dun semet ki de cha drem kebang de va chama ka tet deva chama <hesitation> kaplaung ut ura minia chama vucha a pik ka chon semitki deve chlan ngia muchaves de banungi de ngi nari chi vang buk, muchaves de chi verup becha nge de chi vang mek ura chi vang de chi suk de ma mesmes seva nge ura char patha nge. Chi vang de suk dei mesmes ura cha thet de chiseva thama thangom ura <hesitation> mamar cha ngia chu da cha thangamga de marmar cha thet save de chaseka. Mamar cha chaseka ngi lucha cha manga sa mubang de ngitham de ngilucha ma chama, panungi avek pik kaimeska.